بعض الأحيان الحياة بتكون معقدة وأكثر تعقيدًا للتقدم في العمر، لكن هادا كله بيبقى بسبب المسؤوليات والاختيارات، لكن بتكون في حياة مستقلة وبيكون في بيكون في حكمة، بسبب المرور في الوقت والتجارب.